Ebyokulya byenkwenda munno kulya, nkira munno kwenda Omubumbo. <hesitation> Omubumbo ne'ngenda nentema ekitooke kyange, nenkireta nenkihata, nenjogya kurungi esofuliya yange. <hesitation> Mbanza Nimbaza nembyalira kurungi, ntekamu nke bikonde hansi, hankumalira haiguru nyongeraho embabi. <hesitation> Nempata nenagamu, hakumalira, nenfundikira nenteka hakyooto. Aho kumara nkarora byahya kurungi, nendeta nko'mwiko gwange nembimiga, nembimiga kurungi bikamyoka, <hesitation> hati hakumalira, nendeta ezindi embabi, neyongeraho haiguru, nyongerayo omuro kurungi, <hesitation> nembiha obwire kurungi muno, mubumbo gwange negumyuka, malira nendida kukoraki, kwihura kulya, <hesitation> nugwo mubumbo nigwo gunsigirayo mubyokulya byona.